Woho ugho no ono me kpahe na ugho re lelie eva were owho, ugho sai luo oware no are nya uzi, ugho sai ino ekpele eware iyo ma wo ho ugho no ono, me kpahe na ugho na re sa, in oware uyoma keme oro ino oware ezi ugho owhe evao ezi ra whe rue uye fiho no whe rie no ugho na oro ezi ra no we ko oko ye whe te be rie where rie aro udu du were rie so oware jo bi ti bru owhe udu ome hi. Evao ugho na ugho no ono ome kpahe na ugho no we rue uye fi we te be rie where rie no ma dhe owhe. Eme ugho ono me na, ugho re lu eware kpobi ugho re lu ewoma woho ono ome no ugho eme ugho oro? Ugho ro oware keme ugho ro to oware ugho re gwa evawero se owho ore gwa oghogho se owho no ote ote ro emomo ugho ezi ra no we rue uye fiho yo on no whe ko Ugho na o re wha ewoma se owhe o ve jo wa ever were ova ive ugho nano gbe ro ugho no o ro oro ezi rai ha woho ugho who re rie whohowho o nino whe who. Igbere ode who haya uwuo evao oboje okeke rie ogbe ru ugho na o re wo ke owhe he vere vere oke awna ahwo jo̱ a ro iugheghe obona na who te who ugho ra who sai ye oga gbe ro oto na ha yo̱ owari no ugho o̱ sia ru who oware no ugho who sai bo uwuo je wuhue emo rai kpoho isukulu eyoma no ugho na o gbe ro ore ezi rai ha keme ejo be ta no sofa me woma sofa me woma mefe Sofa me feno oghere kpobi no ore jo who rw kpo igbo we evao obaro oware re nya ovavo roke owhe he sofa me sofa me fe a reho ose rai ru ugho no ko who te oni rai who reko rai ru ugho no ka mono ate re ugho na mi owhe ejo ke emu rai who te ro omo ra ru no gudo ugho ko omo ve ti kuo whe kpo no who ti whu evao oke owhora eyorma no o ro egbe ugho ye eyoma buobu a te ta no a ke le a ke lekele evao eyoma no o no ugho ove me re kele ove me re se ba ejo ogherevi me re fa fiho evao eyoma no o ro ugho ughi oghere ezi no o̱ ro̱ ugho oro kpokpolo ezi eyoma buobu oro kpo kpolo ejo avo ahwo are kpolo ejo avo ahwo are ru iruo fiho oko ene who te whosa ke ome ugho je te kpozi na a gbe re ohwo yena na a re ho ugho nalu ofa no ke ru fo. eyo na fiki ugho aro uwo ko owhe no whe no whe mu uwo na eria a fi ugho fiolo kai rebje nya bru owhe ze no me gbe gwolo reho iwo me ke owhi ene he fiki ugho oye me to fa no eware no ero ugho uri yo yo ma evao eyoma ye ewoma uyo to ziezi keme ewo ma uyo ore gwa evawero to se owe keme eme jo no ma bi yo na noa gwole yo ha ugho re gwe ze re no ma gbe to yo eme ye ne ha u gho revfurle oghere eware jo so eri men rue kpahe ubu ugho